Supi tu bibira naruk ni baba fara fara naruk tei <hesitation> naruk sapi tu bibi ira naruk ni baba fara fara iya sabab sapi tu bibira binatangia narapat tu manci ira galak kalo ni baba fara fara ra nawei gafintu iy nguan iy fanga tarus nafalaru natotik ni tompat mian mian iy telokae ale me natagi nalengi gite gite rau te rarapat te ira leman namuli ira loka sabap sapi tu bibir ra to ni akal nite mole nasef ni baba fara farai galak nasefai galakiya bomari ni watan wauna tu ni baba farafara ni sinabira sapi tu bibira ira binatang fara fara babana sa Naweini rasa boni baba fara fara iyo bomari lomin loka bomari le ni kalakuana ni rasana sabab ni kalakuan ira narikat ni baba fara fara wa ni sinabira sapi tu bibira ni rasata bobak mole nai waktu ir mancia si dangosuki dawei nai dodan dodan leana macam hari raya akika anak mafuna siiya datara wekan loka